Aso, aso ma au ta sukaya karna nikome ina howo, ina howo laku nikome tai bisa ina sandarite. isandaritema laku tai bisa itewe kang karna aso ma paling au sasukaya aso mama inuse lako taibise itena isekamanan nue musti teu sartu wow aso ma ejea kalo aso ma ilaila ko wete ana titoana ila ilai wainahusa karna mamae binatene ma au tasukaya labebae anari imanua. imanua berilai ima ite hiya elakute uneikaloansa ma bisa emanua pi. pipepi tapi kalu aso ma au tasukaya au tasukaya kisare, karna aso ma kang ina taibi setena lepei nadu aso ma ye aso ma ilai te diha ya karna niko paling au sasukaya karna nikowin ahowinokme merte mamayen hotajam mrene.